شوف يا سيادة الحكم انا سويت طبق مميز كلش ما اتوقع ان احد سوى نفسه المكونات مالته نادرة مب متاحة على طول ولا موجودة في الاسواق هاي طبق السوشي مالي المميز الشكل مميز الطعم خرافي يعني لازم تجربه وتحكم بنفسك اذا بيفوز او لا